कुक्कुर बहुत मिलनसार और भावुक जानवर होले और इनके अपने वफादारी खातीर जानल जाला। ए जौन परिवार में रहेले, ओसे बहुत प्रेम करे लागेले। खासकर के उ अपने मालिक से बहुत प्रेम करेले और <hesitation> उ प्रेम के प्रदर्शन अपने मालिक के ऊपर कुदु के, ओनके छाती के, आपन पुंछ हिला के और ओनके चारो ओर गोल गोल घूमी के, जिभ बाहर निकारी के, आवाज निकारी के आदी तरीका से करेले।